One mai aku'n gah, rasa'n laku do'r keta manfaat'n sabun ho'o. Te can gah sabun kudut cebong, sabun kudut cebong ho'o gah kudut nul weki dite kudut bersi'n. Selain bersi kole weki dite ngance wangi laing ali pake sabun ho, iwo'r kole gah kudut sehat laing tite. Ai toe hanang nggo'o eme cebong pake wae kanang perlu kin pake sabun kudu na peang sangge'r taung saki saki sot manga one weki dite. Toe hanang sabun mandi, sabun ho'o kole gah nganceng kudut cuci baju's. Ai baju sot pake dite leteng leso'r gah toe hanang nggitu kaut's pake'r. Laseng kole gah sabun ho'o kudut cuci baju situ cuci'r gah pake rinso, ai one beo dami ngasang sabun kudu cuci baju so'o gah rinso. Biasa'n lami ge weli rinso hitu poli hitu gah ai ami toe ma danga cuci pake lime jadi ami gah cuci lami manga ngasang'n mesin cuci cuci pake hitu kat. Tapi gah kucak kat one mesin cuci poli hitu gah limba gah limba le ru gami. Poli limba hitu gah kudut di'a wangi'r koe ce koe pakaian so'o gah agu di'as keta rasa'd lite eme one weki dite neka hemong rendam le morto lite. Rendam kole le molto ho gah neka danga beheng ai nganceng wau laing's kole <hesitation> baju sot poli cuci dite situ tong. Poli hitu mai ite pari, poli hitu gah mai ite gah, setrika lipat dedia kudut di'a pake kole's. Te telu'n gah toe hanang kudut cuci weki agu't kut cuci's baju bo sabun ho <noise> nganceng kole lite gah kudut cuci piring, ai piring so'o gah tidak mungkin kat hang nggitu kau's lite. Ali eme nggo'o poli hang tite harus cuci's di piring, biasa'n ami eme cuci piring manga ngasang sabun cuci piring hitu ngasang'n gah wings gelas. Tara ngoeng keta gami pake wings gelas so'o gah pengaru hadia gelas, ai enem ribu kali harga'd tapi gah dapat ca gelas kami ho'o gah. Selain situ kole bo gah te pat'n sabun ho kole lite gah ngance cuci ise motor dite, ise oto dite kudut di'a bersi'd ai toe hana hanang kut lako kat's ise motor agu ise oto situ dite bo Perlu kid kudu di'a lelo lata kudu di'a nggo oe kali di'a keta bersi'n oto eme toe motor data hio. Poli hitu kole gah sabun ho'o gah toe hanang kudut cebong weki de manusia i, sabun kole ge nganceng kudut cebong weki de kaka kaka, tapi toe sangge'r taung kaka. Laseng dami danong ge pake sabun lami cebong hi jarum manga acu dami danong agu cebong pus, biarpun welewutir ise tong tetap harus cebong ki'r lite ai ise kole laseng ngger peang ngger one ngger one mbaru, jadi harus ba bersi ngger one mbaru.